Ti noxin tsochján ijnko chíka la mé sao̱ la tsꞌóñá, tsꞌóña choni va la tsꞌaxrje kaín ti nkehe sítjinka tsee̱ a la tsjixinjña tsochrijin na, na tsꞌijma, ndá ri noxin tsochjáxin, tsochján nda̱jna chíka la mé tsjakꞌeto ijnko kasuéla na, tsikia xi̱a̱, la tsꞌinka ti into a, hasta tsochján jína nachruehya tsoṭsinká ti nda̱jna a, na ti ijna la tso̱sóso la, tsixijña latsoṭsinká la tsjiko xro̱én, tsjiko nchejntí la tovajó la ndá tsoṭsinká ndá ti ó tsíchján ti into a la mé tsikite ti nda̱jna a, na tsi̱nkaṭje̱nkí choni na, has na, tsjakꞌe hasta tsoxrótexín ndá ti ijnko nkexrín ts, tsochján ti chíka noxin caldo la mé tsjekꞌeto ìnṭa̱ la tsꞌinkankí intsí xíjnta, naa, ti ó, nn, tsjixijña tsꞌijma ti into a la mé tsꞌinkankí ti ìnṭa̱ a na. <noise> <noise> ó tsꞌaxrjetaon ti lóxrjó kjiṭa̱ la mé tsakitsje, tsakitsjeṭaón choni táha tsitjí, na tsochóhe choni hasta tsoxróte jína la ko tsochján ti into a, na tsꞌijin na, tsꞌave intsí na jína a sóe tikia plato la o̱ tsochóhen choni hasta tsꞌavejia. Kja̱xin íjnko nkexrín ichján ti chíka la mé ti chíka chjáṭaón xrohi a, mé ti tá la mé tsakitje̱he sin koa̱ ti chíka, la tsakitsje sin ti nkehe, nkehe sítjinka tsje̱e va, la nchetjasisin sin nio̱, tjaka sin na hasta tsoxehe̱ jehó xrinṭa ó tsixin nchónhña na me takja sin ti chíka a takeṭaon sin ti xrinṭa a hasta tsochján jína na nkojín la tꞌe̱nka̱xin sin ti nkantanikié e, <hesitation> na kixin tsoxr, náxrjón tso̱xraxé ti ó sinie sin nkojín sin la nieko sin ijma̱ na nkojín sin la arroz na ko nio.